כנפצ׳ל אלאסתזאדה פי אלוואקּת חית אלוואקּת הוא אלמוּרְד אלחקי לִי מָכִירגּעש, ב־אלוואקּת נקדאר נדר בזיאף דיאל אלחוואייץ, נדור ראסי, נקדּי וואקּת מע אלעאילה, נחתק אחלמי, אלמאל מֻהם ו אבלאכן בלא וואקּת מוגאדיש נסתמתע ביה ו לא נعيش חיאא מתואזנה, אלוואקּת כיכּלינא נعيشו אלאלחזה ו נתעלם ו נתע׳יר.